E biby biby tegna intelligent ndraiky maromaro kara ataony kara ataon'ny piso zany izy tegna azo lazaina hoe intelligent satria izy koa fa vao misy valavo mandalo, tonga de tonga de regniny ny fôfony de tonga de haigny tsara mivise izy igny valavo igny aveke amizegny i <noise> ômby ndraiky izy tegna <hesitation> tegna intelligent koa satria kôfa fa izy volagniny hoe, izy kôfa baikony de magnaraka baiko kôfa a gauche de a gauche a droite a droite karaha zagny koa sevaly satria sevaly koa izy koa fa baikon'ny tômpony izy tonga de magnaraka, aveke perroquet koa, izy ze raha volagniny aminazy haigny manampôdy azy.